तो, बताओ यार, कैसा है? नये शहर की हवा लग गई क्या? तुम तो बोले रहे थे कि घूमने गए हो, लेकिन कुछ भी नहीं बताया यार। मैं भी नहीं आ पाया यार। नये शहर की हवा लग गई क्या? एकदम चुप क्यों थे? बताओ यार, कोई बात है क्या? अगर कोई बात हो तो बता यार, कुछ सुझाव दे देना।